To iyu tun i'na gangam nancu karatu sosai nancu kuma nazam karatu nan naki iyuke nadikanan nen wara akimagannai gale iyu koda nanbasu i'makaranta kokuma i'bewara kanci kan kasukuni nanci nan naki ki akuga nai dikayu bai saidai nan naki nakdikana ki kema ganai to iyudai tun ja Primary malamancinja a bariwa shawarwari gawa shawarwari ida basu nari wara kaya iri tawanke kaba adacin kan kazgi ci mayin gaye cimayen gaye iɗa makayi ka nepka adaci na mamuwara a dlam be blanbai inka nepki adaci na mamu wara dlambe blanbinen iritin katatkidu kabe ka dlam makaranta bai amma in har ka nep kibai inkeka mamu wara akshi a dlam be blan be nen ilimaci inka tane be wara malamaci <hesitation> malamaici ramicin to ka zan wana na atu to dabici iri, wara da dlam barna bai gada gumo ci ka dlam na makaranta da tatkici be blan nabe wara blanbai kankayi kima har kan kayinye kima i JSS One to Three inye kwan to dari ten kata kima i'karataci kata kima i'karetacin ka gubze yadala kan basu nan dawa ka gubza rayuwa ta wanke kajiwara ka zamau kan basu na mamu gawa wara kazgakshi bewun i'rit un jibag har akshi aye wunduwa mangaucin kun gada gimo waci kwasga ada kunbai kusku kwasgana ada kun kwa nipka ada kun gwan gwayi kwan kwa dlam karatu iri gayi kwa nipka adakun kwan kwayi kwan kwa dlam tamke iri gayi kwa dlamna kun kwa dlamna kun na bambanci na dak wara dlam makarantabai gale ko da ka rakan nen inkazan makaranta nen dazgadu auwp soti su kazan makaranta idak nen wara dlam ben. Inye rakan iri ramaci ikun basu nan dawa to inhar kade kata jima na karata cin kata jima na karatacin kab zi dik darasi wara dazandi cin dabzici bai i'akau kani kan ka cim na dik bewara kanci kan a dlam i'kima amma middan kazan wana na be wara dampaci tunda Primary tun bai nari wara kan kati kima i'karataci bai saidai kan kayi i'akau he kan kaki wara kwa de na akshi ida gayi na akshi tun da Primary akshi atka ta gima ci kuwa ka dlam ampani na bewara dampaci ido tun bai kawai ka la wan da dlameci lawan vatku gada gumo ka da mu karataci bai kaban dike kabzudu gada kumo kabzu ka nekina daci na mamu vatku to inhar ka nipkina daci namamu vatku daman sen ne be war a ka lawangu mangay cin akshi a jibta kima cikuma sai basi munduwa na wana be ka dlamo bai ka ji kata gimanakara tan cin katakima kani kan kaki bewara ka dlamu taimati naci taimaka tuna mamuci taimaka tuna dik duniyabu amma inka dlam karatu tunbenin ka taimaka takshi amman da lawan na banbanci i'kuna kun wara kadlam karatu na wana dlam karatu bai <noise> karatun be blan gad a in har ci ka dlam na karatunen ritawanke kayenya kazan rama ritawanke kayenya kazan rama i'kun dawa har dan da karantatici kadimu kan kayi ri tawanke kazan rama na tike gada gumo kazgadu kazamau ko i'kun vidakun dari jigab inda makan dawa nen daramo ma wada wan wa maki mane kasau ai aci dlamna karatu azgyi na be kasau azgyi na be kasau daramma dan dayi da maki seu nen daramo ma au'o aci dlam karatu bai aci adimu dan da benda bewa ra janci bai aci adumu dan da barija dik be wara da jayaci bai amman indajayi nen wara aci dlam karatu nen dabina dik bewara dancu iri gyiri nen dabina dik bewara dancu iri gyiri sannan karaty atu na amfani sosai iri dawa. koda kata gema na karatacin ka gwibzi kani kan kati gema kan ka gwibzi dik be wara ka dlamu kan kaki aisu bewara ka dlamtun taimaka nenaci i i i'kima karaty inci ka dlam karatu benen na riwana kaya bai ko dan basu i'kun dawa da dauracibai gada gumo daramo maci kazga biwu bai kaji karaty bai ka dlam be kasi bai da dauraci bai kuma ci kabi kuma ci kabi karfin gwiwa wara ka dlam rama i'kin dawa to gaɗasu kuma karatu atu be blan ne inka dlam karatun ka dina bewara dik dlama lawan na herr i'kun karatu koda kaba wana binen gafa da maka ci dan da dan da ba nci ko kuma dan dan da ja yici be kasu tun da dlam nana dan dabi be aratin kalawandu amman in ka dlam karatun be nin go nen wara amaka ci i'nhar indade iri iri wan ko kuma iri ributu dazkadu ci ka damo bai shi yasa da makadi bai amma inhar ka dlam kara tun damakanaci dik riwara kahin damakanaci so saboda kasen.